Pa'eh a o sop maren a vahuv. Mameh tem pupui tah. Mea mameh tem ah susupen. Mameh tem maren na vahuv. Mameh tem mare na va avuh viah ama tah. <noise> maren na nung ama tah pe ki goe a oehoeh. Pupui buer. Maren- na pupui tah. Ki si goe non na oehoeh. Kepa hop inia bi o von. Mameh tem maren na, nung arar ka soni moa abuh vaviah. Ke goe a, sik ke goe a gon kamis. Mameh tem mare na, vakavar ama pi be temenom a pi. Mameh tem pasi vakavar buan. Mameh tem pasi, nung oah ke ka soni moa avuh vaviah, be vahuv menom yiah. Nung ka ma tah pe goe a tatasir. Ki te rer kepa te o tem o reh.